Аввалан, пӯсти пингвинҳоро қабати ғафси парҳо мепӯшонад. Парҳои онҳо зич ва обногузар ҳастанд, ки ҳавои гармро дар дохили бадан нигоҳ медоранд ва аз шамол муҳофизат мекунанд. Зери парҳо қабати ғафси чарб доранд, ки монанди як пӯшиши гармӣ амал мекунад. Дуюм пингвинҳо одат доранд, ки дар хунукӣ ба ҳам зич меистанд. Садҳо ва ҳазорҳо сар якҷоя. Ин кор гармкунии дастаҷамъона номида мешавад.